من مواصفات ال المكونات الرئيسية للكمبيوتر هو السوغي <hesitation> لينيتي سونطخال اذا كانو كمبيوتر مهوش بيسيه <hesitation> لكخون لكلافييه هاذو هما من اكثر اهم المواضفات المكونة للكمبيوتراذا كانو بيسيه دونك مغير لينيتي سونطخال بيسي و هكا هو و الشاعجوع نتاعو بيان سور